ବାଂଗଲା ଦେଶ ଔର ସାଂସ୍କ୍ରୂତୀ ଵିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାରୀ ବାକୀ। ଅଂଚାର ବାଂଗଲା ଦେଶ ଔର ସାଂସ୍କ୍ରୂତୀ ହେଵୁଚୀ ସୁରୁତ <hesitation> ଲୋକନୁତ୍ଯ ଏବଂଗ ଏକଠୀଡ ଉଟ୍ସଵଗୁଣୀ କା ଅଧ୍ଯନ୍ତ ଜୋନା ସୁନା। <noise>